Eee afa amin'ny fihinanan io moa da ny ray amandreny ro modelin'ny zaza ze hoanin'ze hitany hoanin'ny ray amandreny eo avao izay avao koa ro hatao fih-hataony fihinana fe lafa tianao hihina an'igny i zay la roboroboy i hihina any raha tianao hohany amin'ny hapihinanan azy igny roboroboy i ataonao anty tranondraha soasoa igny atsartsaranao agnaminy eo igny la mihina avao moa i!